Mitondra ny tômobilako manokana alongany ny tiako, amin'igny zany ah zegny tiako ataoko anatin'ny tômobilako eh na handefa hira zaho, na na hoe hizaka zaho ao anatiny de anay igny, fa raha ohatra hoe anatina bus zany anao de mila mifampitakosokosagna amin'ny olona akeny ,de olona akao mo samy manana ny fofofogny zegny my de hafahafa my.